E certo che 'e sord ponn accattà 'a felicità. Eh vuò mettere? Tu tien 'e sord, t' può fa 'e weekend, t' ne può ji pariann, <hesitation> ceh è 'na cosa ca nun s' pò descrivere e <hesitation> t'può accattà chell ca vuò tu. <hesitation> E poi 'e sord so libertà pecchè se uno ten 'e sord, s' pò permettere pur 'e cure sanitarie, s' pò permettere pur, nun sacc si pass cocc guaio e vole essere seguito da uno specialista. Eh si nun tien 'e sord come faje? Stai là che t' 'a mettere 'a pensà come arrivà a fine mese? <hesitation> Si tien nu problema nun saje arò sbattere 'a cap. Invece uno faticann s' pò permettere tutt cos, t' può permettere tu e si tien 'na famiglia, eh ovviamente permiett pur 'a famiglia 'e sta bona. Quindi è perchè, è per questo. Poi c'è chi dice ca nun è accussì, <hesitation> ma come fanno a dicere che nun è accussì? Pò si tien nu problem 'a chi chiamm? Invece uno si ten 'e sord, si pur ten 'e problem, tanto dice vabbuò quann è buon buon pav, pav e ringrazia, però tengo chell ca voglio ij. E poi soprattutto sapimm ca l'essere umano è viziuso no? Quindi <hesitation> si vuole concedere quello che vuole, in questo modo ha bisogno <hesitation> e' 'e, d' 'e sord. <hesitation> So l'insegnamenti 'e 'na vot, ca diceno ca nun è accussì. Ma chi dice dint 'a stu modo Secondo me mente, mente assaje <hesitation> si vuole illudere, pecchè poi si è coccos, arò vaje a chiagnere?